غوسه یوه سوځېدونکې انرژي ده، چې کله ناانصافي، توهین یا فشار احساس کړو، راپیدا کېږي. غوسه د انسان د بدن حرارت لوړوي، تنفس تېزوي، او کله ناکله خطرناکې پرېکړې ته لاره خلاصوي. که غوسه کنترول نه شي ممکن خفګان پېښ کړي.